اكيد دراسة التاريخ مهمة جدا، لانها بتعلمنا عن الماضي وتجارب الناس، نفهم كيف كانت الاحداث، كيف الاحداث الان، نحاول نتجنب الاخطاء اللي صارت، التاريخ يعطينا دروس قيمة في الحياة ويعزز الهوية والثقافة، فمادتها مو عديمة الفائدة ابدا.